Alura i delfin a sun dë pes ch'a vivu ënteligent, molto ënteligent e a vivu ënt ël mar e a cumünicu tra lur cun tüte dë dë dizuma dë sonar o comuncue al an dë sistemi ch'a cumünicu molto molto cumplicà e comuncue a restu dë bei bei pes